Iu cuntrollu la e-mail tri voti a lu jornu. La matina prima di mittìrimi a travagghiari, a menzu jornu quannu finisciu di manciari e a la sira quannu finisciu di travagghiari. La talìu accussì spissu pirchì vogghiu arrispùnniri a li pirsuni ca mi mànnanu mail, in tempu màssimu di tri - quattru uri. Iu talìu la e-mail cu lu telèfonu o cu lu compiùteri, dipenni di zoccu mi trovu davanti.